هنر د شخصي پرمختګ یوه مهمه وسیله ده، ځکه چې دا د احساساتو څرګندونه، ځان‌پېژندنه او خلاقیت ته لاره هواروي. هنر انسان ته فرصت ورکوي چې خپله دننه نړۍ وپېژني، ذهني فشار کم کړي او مثبت بدلون رامنځته کړي. هنر د خپلو احساساتو د څرګندونې لپاره ښه وسیله ده!